نعيش عام بلا ضو نورمال جيبا دو بروبلام, اوكونترار نتادابطا اوماكسيموم, يعني نبدي نوفر نوفر شمع نوفر الزيت باش نقدي بيها الضوء, باش ندير بيها الانارة ماشي نقدي بيها الضوء, نتادابطا او ماكسيموم, مام رقاد تاعي نايسيي نادابطيه مع الضلام, نفيق على الصباح, دونك جي با دو بروبلام مام عام بلا ضوء جي با دو بروبلام فيه مام الصوالح لي كانو يتمشاو عندي بالضو نايسيي نرومبلاصيهم يدويا يعني كيما عندك ماشينا لافي عندك نورمال تولي ترومبلاسيهم يدويا